<hesitation> budayo yang sayo ketahui terutamo yang ado di jogja ni semenjak sayo pindah ke jogja atau merantau ke jogja, itu ado namo nyo jatilan, awal nyo awak nonton jatilan ni agak aneh jugo kareno sayo sebelum nyo dak pernah, ningok hal macam-macam ni kan, tapi setelah beberapo kali awak nengok jatilan-jatilan ne jadi biaso-biaso be, malahan awak pas masih SMA sering ikut kawan nego jatilan ni <hesitation> hal yang menurut sayo aneh tu pas nego orang jatilan <hesitation> yang pas ado orang yang kesurupan entah itu iyo nian kesurupan apo idak awak jugo dak tau cuman aneh bae nengok orang ado yang ngunyah pecahan kaca lah, buko kelapo pake mulut lah, ado yang makan bungo kembang, ado pulo yang makan-makan tanah, jadi aneh-aneh be bagi-bagi awak tu soal nyo kan belum pernah nengok-negok yang macam ni, jadi yo gimana, sebagai orang luar awak yo tekejut jugo negok nyo, cumo iyo cum iyo itu lah namo nyo jugo budayo, kito sebagai perantaun walaupun dak paham nian, tapi seenggak nyo iyo kito hargai budayo daerah orang masing-masing. Yang ke duo tu, yang bikin bikin awak kaget tu yang entah ini budayo entah idak ado fenomena yang namo nyo klitih tu nah, klitih ini tu kan sebenar nyo kan yang sayo tau tu kan, <hesitation> perkumpulan sekolah awal nyo-awalnyo tu dari sekolah, lepas tu nongkrong lah di suatu tempat sampai malam-malam macam tu nah, ado yang pado minum lah, ado yang apo lah, pas tu mereka lepas tu mereka keliling-keliling pada malam hari sebenar nyo kalua klitih ni <hesitation> bedo-bedo samo begal, kalo begal ni kan niat nyo kan nak ngambek barang orang, minta uang apo ngambek motor, sedangkan ja-sedangkan klitih ni <hesitation> yang sayo pahami ni ya mereka pake kekerasan cuman di antara mereka begitu nah, antar sekolah antar gank, cuman iya saya sebagai perantaun ya agak kaget be, untung nyo-untung yo mereko tu dak pernah ngincar yang anak sekolah <hesitation> anak kuliah maskud nyo tu, anak-anak dari luar pulau jawa gitu kan, yo syukur alhamdulillah selamo sayodi jogja dak pernah-dak pernah ketemu yang macam gitu tu.